मैं हाईकिंग करना पसंद करहुँ, काबर की हाईकिंग के मौका बार बार नही मिलहि अउ बाइकिंग तो में कभी कर सकत हो अपन संगता मन के साथ।